"A waylitike sanne de Illa njiiduɗen mi meeɗaa yiirude ma hono no jooni niikaa." Ka jonnon huunde fu e aduna ka heddoto faa abada wala. Ayyo.